பலதரப்பட்ட தாவர வகைகள் கிடைக்கப் பெற்றாலும், இந்தப் பட்டியல் எனது வீட்டில் உள்ள தற்போதைய வகைப்படுத்தலைப் பிரதிபலிக்கிறது, இது எனது வாழ்க்கைச் சூழலுக்கு மிகவும் பொருத்தமான குறைந்த பராமரிப்பு உள்ள உட்புற தாவரங்களை மையமாகக் கொண்டது. குழந்தைகளுக்கான பல்வேறு வகையான தாவரங்கள் மூலிகைகள், புதர்கள், மரங்கள், ஏறுபவர்கள், மற்றும் கொடிகள். ஆல்பைன்ஸ். நீர்வாழ் தாவரங்கள். பல்புகள், கற்றாழை மற்றும் சதைப்பற்றுள்ள தாவரங்கள். மாமிச தாவரங்கள்.ஏறுபவர்கள்.